Ru'ai rə bange aa i gbəre pu in in billa i to't kə rek kai mari ka to’ tnn gə rek ka tii tin wess n, pin pak a kinik kin ona a yiibbə, mari bei na yiik bor na dak mari rə wuu na kəə pəəlli naa una i yingə pa amma mari wodú pii gombə rə wodú pi gombə mori rə i bóók riga sə i kin ina rekarən ya i pu oorik rə ii ya i pii tenste rə paé ai na moo ya tengsa páá ris sə iya i pu di rii i na see no mari naa yir kúú, nok net na tii urra gbam pisu paz na kino na yiu. Ri ak sə i pi dookə dəz aa moo nésat káá moo in moo ina rekan kaa tele gam gon baar n pu oorək rə na gwora gbə kak n pi dook rə net na pi mori ina kino ina you, net na pi totuk rə net tiik mori bo i yibə na ri eri i doog bangə kaa mori a pi tentə paa mari naa yirku yi.